සදාචාරවත් <hesitation> ජීවිතයක් ගත කිරීමට <hesitation> ආගම කියන සංකල්පය තුලින් <hesitation> විසාල <hesitation> මැදිහත්වීමක් කරලා තියෙනවා. නමුත් <hesitation> සදාචාරවත් <noise> ජීවිතයක් ගත කරන්ට <hesitation> ආගමක් අත්‍යාවශ්‍යම නෑ. මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් <hesitation> මිනිසුන් කෙරෙහි ප්‍රේමයෙන් <hesitation> ආදරයෙන් <hesitation> ගෞරවයෙන් <hesitation> ජීවත් වන්නට පුළුවන් නම් <hesitation> ආගමක් <hesitation> කියන කාරණයක් <hesitation> අත්‍යාවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ.. සදාචාරවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න <hesitation> මොකද <hesitation> අපි දැකලා තියෙනවා <hesitation> ආගමක් අදහන්නේ නැති මිනිස්සු <hesitation> ආගමක් අදහන මිනිසුන්ට වඩා <hesitation> ඉතාමත් සදාචාරවත් <hesitation> ආකාරයට ජීවත් වෙන අවස්ථා. ඒත් එක්කම <hesitation> ආගම <hesitation> කියන සංකල්පයත් <hesitation> හරියාකාරව <hesitation> කියවා ගැනීම <hesitation> වැදගත් වෙනවා සදාචාරවත් ලෙස ජීවත්වීමට. ඉතින් <hesitation> ආගම අදහන මිනිස්සු අතරත් <hesitation> ආගම අදහන් නැති මිනිස්සු අතරත් <hesitation> සදාචාරවත් ලෙස <hesitation> හැසිරෙන හෝ <hesitation> නොහැසිරෙන මිනිසුන් ඕනෑ තරම් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> මේ දෙකම අත්‍යාවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. නමුත් විවිධ අවස්ථාවලදී <hesitation> ඒ දෙකේම <hesitation> කාර්යභාරය සදාචාරවත් සමාජයක් සඳහා <hesitation> බලපානවා කියලා <hesitation> කියන්න පුළුවන්.